Noy Oktopus waɗirta koyko muɗum lati koyɗe muɗum. E kanji ɗin yahirta, kanji weyirta e ndiyam, kanji irtinta e leydi nder diyam ɗan. Kanji ɗin waylitinta londe muɗum fere-fere.